المعتقد المهم بالنسبة لى هو قيمة التسامح، أعتقد التسامح يلعب دور كبير في بناء العلاقات السليمة بين الناس، يخلى المجتمع أكثر إنسجام، الحياة مليئة تحديات وصراعات، لكن إذا تعلمنا نغفر ونتجاوز الأخطاء بنكون أكثر سعادة مع بعضنا البعض، كمان التسامح بيساعدنا على فهم بعضنا البعض حتى لو كان عندنا إختلافات كثيرة.